Yë tëm t'sam juë yë ityë tëkëk xëyë madax xëyë jadun dun myak idëp awat's tum yë, y yë mas pakyë t'sambë yë ka'ak, yë kon na mëdëyë yë, yë ni'iy yë yë cebolla je'ejpë yë je'e pepino tambien je'ejpë yë, yë mazana je'ejpë yëbë pero yëdun mas kuenda'atëp pues yë kon, yë ka'ak, yë ni'iy, yë naranja china, yë t'sukyë jue yë nyë ityë mët's xë tëkëk xëyë nëkx yë mya'anë.